Ra nisy <shushes> aminy tantarany Soisy: <shushes> ñy nioreñany fikambaña Soisy taminy ñy date voalohany ñ'aogositre raik'amby sivampolo no roanjato no ñ'arivo, <shushes> araky ñy tantara moa, nizara telo ñy vondromparitsy tao, ñy voalohany Iry, faha roe Soizy, ñy farany Interiôdy.